මිනිස්සුන්ට පරාර්ථකාමීව <hesitation> වැඩ කරන්න පුළුවන්. නමුත් <hesitation> ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ <hesitation> පරාර්ථකාමීව වැඩකරපුහාම මිනිස්සුන්ට <hesitation> ප්‍රශ්න ගොඩකට මුහුණදෙන සිද්ධ වෙනවා. මොකද <hesitation> තමන් පරාර්ථකාමී වුණාට <hesitation> සමාජයේ අනෙක් පාර්ශ්වයන් <hesitation> පරාර්ථකාමී නොවීම හේතුවෙන් <hesitation> යම්කිසි <hesitation> මානසික අවපීඩනයකට <hesitation> නැත්නම් මානසික <hesitation> බිඳවැටීමකට මිනිසුන්ට ලක්වෙන්න <hesitation> පුළුවන්කමක් තියෙනවා. පරාර්ථකාමීව ඇත්තටම වැඩ කරන්න පුළුවන්. පරාර්ථකාමීත්වය කියල කියන්නෙ <hesitation> තමන් ගැන ආත්මාර්ථකාමී <hesitation> ප්රතිවිරුද්ධ <hesitation> ලක්ෂණය. ඉතින් තමන් <hesitation> ගැන විතරක්ම හිතන්නේ නැතුව <hesitation> මුළු මහත් සමාජයක් <hesitation> සහ <hesitation> තමන් වටපිටාවේ ඉන්න <hesitation> අනෙකුත් අය පිළිබඳව <hesitation> සංවේදී වෙලා <hesitation> ඔවුන් පිළිබඳව සංවේදී වෙලා <hesitation> ඔවුන්ටත් <hesitation> යහපතක් වන ආකාරයෙන් වැඩ කිරීම <hesitation> කටයුතු කිරීම <hesitation> පරාර්ථකාමී ලක්ෂණයක්. ඉතින් <hesitation> පරාර්ථකාමීව වැඩ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ පරාර්ථකාමීත්වය තුළම <hesitation> යම්කිසි <hesitation> කටයුතු <hesitation> යම්කිසි <hesitation> වරප්‍රසාද <hesitation> නැවත බලාපොරොත්තු නොවීමේ <hesitation> ලක්ෂණය <hesitation> පිහිටනවා නම් <hesitation> ඉතාමත් හොඳයි <hesitation> පරාර්ථකාමීව වැඩ කිරීමේදී.